Mi yiɗi jannde, jannde lereji, jannde jaridaje, jannde deftere e jannde bindi e Facebook ko researchgate. E mi wodi suudu janngirde. Mi yiɗi janngirde ngam mi nana belɗum maajjum kondeye alasara ko Jemma ko mi daɗɗa.